ཀུ་ཟུ་བྱང་པོ་ཐ་རོང་ལྷན་དགའ་ལྡེ་ཆུ་ཐམ་ཆ་ནག་ཀེ་རོ་ཨིན། དེ་ལེ་རོང་ལྷན་དགའ་ལྡེ་ཆུ་ལོ་ཐ་རིང་ཐམ་གཅིག་ཐེ་ཐ་གོ་དཔེ། ཐམ་དེ་ཁན་ཨིན་སེ་ན་དེ་ནག་ཀེ་ཐོང་དེ་ཧ་ཕོ་ལྷན་དགའ་ལྡེ་ཆུ་སྙིམ་ཆེམས་སྐོར་ལྷ་དགུ་ཟིང་དུཀ། ཨོ་དེ་དེ་རོང་ལྷན་དགའ་ལྡེ་ཆུ་ཀེ་རང་ཀེ་ཐ་ན་ཡོ་ཧ་ཕོ་བོ་ད་གཟོང་ཡོ་ཨོ་དེ་ནམ་གཅིག་རོང་ལྷན་དགའ་ལྡེ་ཆུ་ཀེ་ཐེ་ཆེ་དེ་ཁ་ཐེ། ཐན་དུ་ནམ་སྐོར་ལྷ་དགུ་ཤ་སྐེ་ཐན་ལེ། ཨོ་དེ་དེ་ནག་ལོ་ཡང་ལབ་ན་བ། ཁན་པ་སེ་ན་ནག་ལོ་ཡང་སྐོར་ལྷ་དགུ་ཤེ་སམ་ལབ་ཏེ་ཧ་ཕོ་ཨིན། ཐེ་སོང་ཐེ་ཆེ་ཏེན་མེ་སུ་དཔེ་ནག་ཀེ་དེ། ཁན་པ་སེ་ན་ནག་གུ་ལེ་པ་ནག་ན་ཡོ་དེ་ཕ་ཁན་མ་ཤེ་བེ།